asideen a ruwayuu alha pho obel uwayu alah pho, otoom uwayau alapho, omunemum iraar uwayo alah pho omunie nom inyaar uwanyu alaph omuniinum oogh uwanyu alha pho omunimom, odiiny uwayu alah pho omunium odual uwayu alah pho omune nuom omuninum odual uwanghu alah pho omuninium a diop uwayu alah pho omuniniom a diop roniin uwayow alha pho omunemum a diop riyaal uwangu alha pho